In Turchia, comme inte tutti i paixi mediterranei, fa ciutòsto freido d'inverno, e cado de stæ. Un pö tipo a Grecia: Però l'é veo che a Turchia, a gh'à anche tutta unn'atra parte, che a l'arriva scin à l'Irak e coscì via, che gh'é o deserto, e tutto de conseguensa.